Ani niji ni restaurant tongkhe ang chini haste ni kwbangma chamungno songkhamu. Chini haste o chamung rok jemon idli dosa biriyani butter chicken tondoori tei aa ni mui. Amo baade bo litti chokha chakhwui godak berma bwtwui akran mui wahan mosodeng muiya ni mui rok no songkhamu. Funngo chamung rok jemon puri paratha awaang bangwui rok no bo songkhamu. Chini hasteo manthognai mwkhwuitwng jemon kosoi banda copi full copi phantok muimaising rok ni mui bo songkhamu. Halangwui chajaknai manwui jemon wahan tohan tei aa rok bo halang khamu.